Gny fomba fikarakarako sakafo zao amin’ny hoe akora dimy zao <hesitation> ohatra hoe zao steak épicé regny. Mivily hi- nofokena aho de- de afangaroko am’le- asiàko sakaviro iny, de tongolo lay, de sira, de trômajiro de vita.